د سوځیدلي دیګ باندې خو تنها هغه مواد چې نښتي وي او یا خواړه نښتي وي سوزیدلي وي هغه زما په نظر باندې به د پنځه لس دقیقو د پاره په اوبه او صابون کې پریښودل شي که چیري اړتیا وي په نرمي کاشغه باندې پاک شي په نرمي سره د لرګي په کاشغه البته او بیا هم کولی شي د سودا نه استفاده وکی او بیا وروسته په آسانۍ کیدی شي پاک شي.